اولا لازمك تجيب الادوات اللي لازمتك اللي هي البرة و الخيط معناها و مقص تحب الفلسة في بلاصتها و تحضر الخيط و الابرة تحط الخيط فالبرة و تحضر البلاصة اللي انت باش تخيط عليها و بعديك تبدا تخيط من كل نقبة دخل الخيط و تعاود تخرجو من نقبة اخرى و بعديك دخلو من نقبة اخرى وتخرجو من نقبة اخرى بعديكا تقص